Ikpu, ikpu, kèd, ibá, itá, ináng, itíòn, itiòkèd, ítiábá, itiátá, usukkèd, duòb, duòbòkèd, duòbèdá, duòbètá, duòbènáng, èfud, èfurèkèd, èfurèbá, èfurètá, èfurènáng, èdib, èdibmèkèd, edíbemè ibá, èdibmé ètá, èdibmè náng, èbibmè ition èdibmeitiòkèd, èdibmeitiábà, èbibm’itiáità, èbudm’usukkèd èdibmè duòb.